Ma' bixa' ndoxkua ma' lend ma', nzodp ma' re yix bixa', re xaanak re laaba', re kozaa', re este, re yix choga doba', re chan ngida' chan nzop re mbina', jwa'na ndoxkua ma' lyed ma', za ncho ma', tya ngix ma' re mbed bixma'ngoma', ngo goma', jwa'na tamod ndox kuama' liz ma' ze yoo' tya, jwa'na nly yoo' nayana', re laa bixa', choga' chokuan', bdo bixa' ree jwa'n nchozalma' jwa'na ndoxkua ma' yoon ma' naya'.